Bueno, para mo̱ne̱thánamijnáxo̱ꞌ régo̱o̱ khaa nda̱ta̱ꞌa̱ ikháanꞌxo̱ꞌ, nu̱ne̱májánxo̱ꞌ mbá té, e̱ste̱e̱, na̱ge̱ꞌdoo ne̱ mágá, e̱ste̱e̱ comino, inúu khaa míña̱ tsíga chájwíin, mí chájwíin iná gíñá mangaa, e̱ste̱e̱, na̱ꞌga̱ ne̱ awúun khaa mbá ndaa, más o menos mbá taza iya na- na- najno̱ꞌ rá, mí xúgíí khaa condimento rúꞌkho̱ꞌ natrajkhuáa, mí mbá li <hesitation> bá mbá limóo jañii mangaa, naꞌga̱, naꞌga̱ jndo ajndo ningujwíi xúgíí eyoo, xúgíí, e̱ste̱e̱ <hesitation> rí nitastuánꞌán rá. Ma̱tha̱ne̱maxa̱a ne̱ mí mbá mika, mbá mika ne̱ mi̱gii̱n jngó ma̱goo mi̱kha chájwíin aphaaꞌ mí ma̱fiñáá áꞌne ne̱. Mí e̱ste̱e̱, mí mi̱gi̱i̱n xúgíí eyoo, mbá xúgíí, xúgíí iya rí nitríya̱ꞌ rá, xúgíí ne̱ mi̱gi̱i̱n, jngó ma̱goo mambáyáaꞌ ne̱. Mí e̱ste̱e̱, <hesitation> bueno mangaa me̱-e̱ste̱e̱, nakuaxo̱ꞌ doctor rí ikháanꞌxo̱ꞌ, mbá, mbá pastilla rí najanáxo̱ꞌ rá, nuwa̱anxo̱ꞌ ne̱ rá, jngó ma̱goo mambáyúu mangaa.